To mi yiini fo, sey mi taska, mi nasta kicin, mi jongana ɓe makaroni, makaroni kam ɗo walaa hosa, wakkati ɗum, mi jongana ɓe makaroni tan mi sigana ɓe, mi reena ɓe, ɓe ngara, awa gootel heƴi.